Fomba fagnamboarako paty na pizza za ka fa an-tragno: malaka lafarinina za, ave rano ndraiky sira, ave asiagna lévure hely. Atrôtro zare jiaby zegny ave polipolegna tsara, dressegna tsara. Izy avake ampangalagna forme lay tianao hagnanovana izy.